ऑस्ट्रेलिया एक प्रकार के टापू है जेल ल ऑस्ट्रेलिया कहते। आऊ साथ म ओकर क्रिकेट के टीम हैव जो बहुत नाम कमा लिहाज है| क्रिकेट म ओकर एको बैट्समैन हैव जेकर नाम मैक्सवेल हाव आऊ साथ म वहां के खावे के भी बहुत ज्यादा फेमस हैव आऊ नारियल पानी भी प्रमुख व्यंजन म आएल।